Amboadia ndraiky, izy afaka miaro le le ala le misy azy satria izy le masiaka be igny tsisy olo afaka midikiditra aka aveke afaka miaro le biby le raha jiaby agnatin'ny le ala misy azy koa izy.